Aay allergies nyaamndu ɗum ɗum ɓuri annduki, arannde kannjum woni liƴƴi, kannjum woni kosam, kannjum woni kosam sooya, kannjum woni shelfish, kannjum woni wheat alkama e ko nanndi e non.